Noy ca'irta ɓiɓɓe leɗɗe, ira biriji en, ira nyebbe en ko nanda e muɗum ɓiɓɓe leɗɗe latiɗe e sa'o. <noise> E goo fu ni ɓawo a fettidum a loti fa laɓi, keɓa fande maɗa, sai ɓilaynde e dow hite ta ɓili e dow hite sai gattatun tinnoɓa a waylita, <hesitation> a waylita fa giya fetta fa lode muɗ um waylo a tawan a sennan ɓendu kol, e kon ɓendake e kol ca'aki fu.